सलाद ड्रेसिंग बनाण मा एक कटोरा मां जैतून तेल सिरका सरसों तेल चीनी लूण मिलाण फिर सलाद काटा आपस मा मिले द्या ग्रीन सलाद पास्ता सलाद जू भी पःसद चा ल्थे बणे द्या।